.... Krishti, keshwm hare tw madhe, bwjwm zjarm ndw vatrw e thoj mwma mos e shuani vatrwn fare sonde se do Krishti tw ngrohet edhe e lwrwm twrw natwn vatrwn me zjarm, e sa, sa vin menatja, e menate keshwm nga tuti te mirat atje, keshwmw mishtw nevet , pse neve keshwmw dhen, keshwmw dhi, keshwm nga tuti misht atere.

wsht, ish shum aksio. Duart bwnw kaqw pun, qw ishwn, vetwm se ish ... nuku ishw njatwr, kaqw shum. edhe jesh edhe u hare e re, pse bwnte gjith punwt qw tw Coj, gjith qw tw Con, qw tw gjith, qw tw Con pwrpara edhe tw mos e ndren, eee...

Mw dhwmb twr qero grika. Ne Cw kemi, nuk ishwm ne jatro atw qero. Mbores tw kesh nxehur, tw ftohwt, mw thoj mwma. Vam pastajte ne jatroi. Ishinw mighdhaletw, ishin bwnw, tuti preps tw xirren. Vajta u atje, mw mori jatroi, mw thot do bwsh, do t'i xjerr mighdhaletw mw tha, jan halasur. Mw bwj hjirurjio, atjera Cw psova e Cw pone shkova edhe Cw bwra, po eftihos qw u bwshw mirw, pse njw njatwr qe kej vatur, kej vdekur nw mal tw hjirurjios ga mighdhalet.

tw mir qw marwmw, ato qw ishwn mw aparetita pun, do marwmw makarune, do marwmw fasule, do marwm qiqwra, do marwmw patate, do marwmw Cw ka supermarketi qw na hriaset nw shtwpi. Ama s'kemi val do marwmw val atje, ama s'kemi ... Cw na lipset nga shtwpia do marwmw nw supermarket.

qw jeshim tw vogla, vejm ndw valle dhe ljuajmw kallamatiano, e pote her her dhe sirto, atw kwngw venw, atw kwng e thoshwm atjera, atje valle bwjmw, ee, pire

nuku kam perifan, nukw jam pwr perifan, thom pwr Shwrmwrinw edhe tw Krishtit qw mw dha twr tw mirat, kemi djeltw, niprwtw, atw.

Kemi sa lule nani... dimrit dalin ca... paparune, ca krina...

...ish, shtij shum bor, borw di metra, her her vinte nw derw tw shtwpis, e vem me ljopatw kto, me ljopatw hapim vendin tw shkojm, kejnw edhe dhitw dhent atje, duan tw pijn uj, merwn bor, e zijnw nw kusi e ljiosim, edhe i shtijm tw pijn uj kafshwt qw keshim, Cw tw bwjn, ute ujw shkon, di metro borw.

vemi nde jatroi pwr tw jatrepsemi, ca e dinw mirw thuaje tw tw njihnw, ca nuku dinw edhe tw jen ashtu, nuku jan tuti twrw to idhjo pun. E, herw herw embistepsem jatron, her her nuk embistepsem, jan jatro qw s'embistepsem.

Njw, di, tri, katr, pes, gjasht, shtat, tet, nwnd, dhjet.

w, atw qw duhet tw bwjn mw shum, ja tw bwjn punwt njwtwr e tw vwn fainw tw bwnet qw tw duan tw hanw tw tjert [???].

...qeron qw rojm atera qw ish qw jesh e vogwl, ishnw jermanot me andartw edhe vrit njwri-njatrin, jermanot muar ca ca eline edhe vanw i vrasin tuti ndw Sotirw, njw kish q' isht ande, i vran jermanot, pse i vate, vunw rufjan elines, vun rufjan edhe thoj ai wsht andart, ai wsht eci.

Fare. Ca qen dhe rrijn atje. Pastaj vanw maCe, vanw edhe maCe, e s'ikin fare nga kwtu edhe maCet edhe qent.

[ahjer] qw jesh dhjetw vitra, atw mw pwlqen, qw vej ndw skolio, qw jesh e voglw, qw kesh twrw hare, pse ish jesh e vogwl, edhe mw dukeshin tuti tw mira.

[mos] Thom psefti, mos bwnje..., mos vete atje edhe vjedh gjw. mos shanj e tw thon palokuvende, te bwnjw punwtw, tw kem ment nw kri dhe mos .... tw jesh hajvane

Mw pwlqejnw ato kuleCe qw bwjmw, kuleCet, kothorne bwjwm, eee, ata bwjmw, e pastaj keshwm tw tjerat qw bwjmw, nga mishrat, keshem nga tuti gjell, nga tuti tw mira, ve tw kuqe...

nuku dua te shoh se twr Cw bwn din Cw bwn tileorasi, e kan bwr tileorasin ... trazuar. Shoh idhisit, e, edhe nonjw istori qw ka hava tw shoh po tw... ka usi, po s'ka e mbill tileorasin, shpwtoj

plekswm te ndrwnj medin po medi nuku ndreqet, pse jamw shum vitra. Jo, jornar e kam medin, e kam medin katwpite, dhoksa zonjw Shwmwrin, metrin e kam karti, katwr kile.

do flerw, e tha tw vwmw, tw shtitim kush do vejw njora atje, an do marrw atje qw ka rush tw ham, e thanw ne, vate edhe skanxohjeri, u nisw dhelpra tw vej mwnjora, skanxohjeri ... fjeti nw malw dhelprwsw bishtin, s'e muar mirw..., vate atje, vate atje qw kejnw bwnw simadhin se mos kush do vejw mwnjora edhe....